अपन जाना कि कोई भी चीजें बजा काने सबसे पहली तो कि कहीं ये कि ट्रेनिंग लेब बहुत ही ज्यादा ज़रूरी है। जहां तक अपन उन्हें बजा पर नहीं सीख जाओं, वहां तक अपन ऊनी हैं सही से बजा सकांगा, नहीं सही से उनकी आवाज एड सका। कि जैसा की माना की पने के ढोलकी बजानि तो ढोलकी की बजा वह कांन ने सबसे पहले बढ़िया से बैठ जाओ। नीचे फरस पर बैठे जाबो ऊके बाद में ढोलकी है गोध में रखो वैसे ढोलक के गोध में रखेगा उसके बादमें सीधा हथ से थाप देवा से। उनमें से आवाज हीटेगी और उल्टा से थाप देवा से भी उनमें से आवाज जिटेगी पर आवाज जिट भी सबसे बड़ी बात नहीं रहे। यह सबसे बड़ी बात रहा है कि आपने उन्हें कि दुन बजाऊं चाहिए अगर आपने उन्हें दुन में बजापहुं से गया अच्छी। मानना कि सीधा हाथ पर दो थाप देव ओर उल्टा हाथ पर चार थाप देंगा इन वजह से अपने का उन्हें बजाबों। ठीक जाएंगा और यह तरीका रहे हुए कि अपने उन्हें बजा सका यह सबसे बढ़िया तरीकों है।